E fomba mba sy ahamasy e sakafo hoagnitegna da aniberano izy, raha aniberano e sakafo da amizay izy masaso sy da misy ranony sy m- sy masy loatry, izay zany e fomba hitako hampienagny e sira ame sakafo hoagny.